No gh'é un fin de settemaña ideale. Ciascheduña vòtta me saieiva cao fâ de cöse. Magara unna vòtta m'é cao, no sò, sciortî e fâme un gio. Unn'atra vòtta m'é cao stâmene in casa e leze. Donca no, no gh'é unna respòsta unica à unna domanda coscie.